Mu kanré saagna, mu suckbu ghi ni, mu suckbu ghi ni worama mu suckbu ghi ni mu runtatini, mu la boode ghi fo fu-n-gwijinaa mu su lééni ka su suckbu ni, mu la dééghi muu nsuckbu ni. Mburu mu kurma nfé nsiingi. Wora ndhééne ni mbhuughune mu imamburanghma yéma-yéma mu yongu nini: ndhiti mu jaabé nrééghane kama ni mu déti dorong mu la daakatighi, mu suusé mu bhuuma. Ghuna nfé nangh. Wora ndhéé yéma mu lééni ka dhéti ni, nditi mu féérine ni yéma mu yongu ni. Nruu siitatini nruu yongu ni, yune mu la suusé dan, mburu isiighine.